إي بالطبع! أنا عندي عدد كبير من ازواچ الاحذية يعني ممكن نقول إني عندي اكثر من خمس احذية يعني عشر ازواچ، عندي قبعات عندي قبعتين أو ثلاث قباعات ، اما بالنسبة للنظارات عندي نظارة واحدة طبية للنظر وعندي ثلاث نظارات شمسية.